සියලුම සතුන්ට <hesitation> ඇස් පේන්නෙ නැහැ. සමහර සතුන්ට ඇස් තිබුණත් ඒ අයගේ පෙනීම ඉතාම දුර්වලයි <hesitation> සමහර උරග සතුන්ගේ. ඊට අමතරව ඇස් නොපෙනෙන සතුන් විදියට මං අහලා තියෙනවා සමහර මුහුදු ජීවීන් <hesitation> එක් පොකිරිස්සෝ ජාතියක් <hesitation> ඒ වගේම එක මකුළුවෝ ජාතියක් ඉන්නවා ඒ අයට ඇස් පෙන්නේ නැහැ.